بقدم طبق عماني تقليدي مثل الشواه لأنه عادةً الشواه عندنا له طعم مميز وطريقة تحضير خاصة، بنستخدم البهارات العمانية اللي تعطي نكهة قوية ولذيذة وأكيد بظيف لمسة عصرية بسيطة بدون ما أغير النكهة الأصلية، أعتقد بيفوز لأن الناس دايماً يحبون شي فيه <hesitation> فيه تراث وطعم أصلي.